Ña tinan chin ti'chutu jan tá ña ta ku ña ho o on. ña anria anria ra anria nrati a anria ku i iin ti tina ta bueno tina tá, xakoa ta yianti ho o on. yianoti kai nreti yikanoti kai nreti nrukuan hó, ta ti'chutu jan ta ta ti'chutu jan ta kachanoniti hay davaxhichi ta kichanniti ta nrati nanruti tá iha kitijan kidiniti, to tina tadaxhichi chiano kitijan ña jan ngu ho o on. na te na kuano i iinti na du i iin na kachoña ti'chutu ta ichanti ta nanruti ta tina ta yianoti kichanti ta xhianoti kai ha xhianti.